Reh wula mood natz'ajam atziyaaq a mano peet lo que na naam re' na ye'eem qa chi paam junaj junaj abaño na ye'eem qa ha' na ye'eem qa fab y luego na ye'eem qa atziyaaq ya wula reh na ye'eem qa a tziyaaq la tziyaaq wula re ri ik'aa luego na k'amaam pa y naqapaam na tz'ajaam este lo unico que na naam seleccionar aparte pantaloon aparte playeraa aparte blusa aparte lo que es este lo que es la qa la qa indumentaria entonces y lo que es la uuq' qanaam apartar luego ya wula cha taqee' la fab cada qa'beh qa qapaam qatz'ajaam peet qachapaam chii' qap'ot qap'ot taqee' qahoj qab'an utilizar wula diferentes hilos reh entonces tenes que nab'anam con cuidado reh wula mood hoj qanaam qatz'ajaam luego qaku'xuum sa qatz'ajaam quuq' qatz'ajaam pantaloon qab'ahqaam bien la pantaloon ruu' cepillo bien bien qab'ahqaa qa ye'eem juntz'ip xapoon reh y qaqapaam qab'ahqaam qaku'xuum sa la pantaloon taqee' oontera nrib'anra desaguar y oontera taqee' lo que es chii' pantaloon oontera chi riij reh pa' re' wula kibolsa bien bien qatz'ajaam ri cintura ri caderas taqee' lo que es la. Lo que es la pantallon la ruedos bien bien qatz'ajaam pan k'ih ha' reh wula mood nqa' sa'laa luego qaku'xuum sa la pantaloon qaq'amam pa lo que es la taq qatziyaaq kotaq rich'eet' ya xahk'uxaa la tziyaq kotaq rich'eet wula mood qatz'ajaam ch'ahkoon la tziyaq más k'ih la calcetín taqee' qaye'eem koon chi paam janaj sa cubeta ruu' cloro ha' y ruu' cloro reh chi'la la la tz'ajaan reh la qa'sa b'eh la suciedad reh qatziyaaq luego ya qaku'xaa are' qanaam janaj ha' reh lo que es qasabanas oontera lo que qab'an utilizar qasabanas qaye'koon pa' naa qasillon o sabanas que wula pa naa cama la tenemos que qanaam hoj reh wula mood qatz'ajaam niruy'era' aka pan k'ih fab k'ih xapoon nab'anam restregar bien bien y bien bien nahojpaam k'ih ha' hasta que korechii tah espuma reh lo que es la sabana cuando tah cha espuma reh la sabana re' nab'ahqaam bien y na naam retroceder bien bien y después na sa'laa la sabana lo último que natz'ajaam re' la calcetin porque la calcetin ya como lo último que wula xa ye'koon junaj sa apalangana. Wulkoon fab y wulkoon cloro nawiik' saam naqapaam la ri colores y lo último que na ye'eem koon taqee' re' la tziyaq la taq tziyaq saq ruu' la playera saq taqee' oontera la qa'sa na kooj saq na ye'eem koon chi paam cloro bien saq natz'ajaam bien bien luego nawii' koon sa axapoon na b'anan restregar bien bien hojpa' la ha' ya xtiku'xa sa tz'aj atziyaaq nach'iil a re' re' la procedimiento hat na naam reh na tz'ajwa pan apaat.